Pizza no nogo bo klaisa khe kothokhai swlamwui chai mano. Aboni bagwui pizza crust souce mangso gura mwkhwuitwng gura tei cheese nangnai. Pizza crust khe kaisa kiting norom roti tei bini sakao no baki chamung no berajago. O crust no gom ni moida phool copi tei oat bai swlamjago. Pizza ni bagwui kaham souce nangnai jemon tomato souce pesto tei humus souce. Mangso ni bisingo halangjak tohan khe belai no kaham. Aboni ulo mwkhwuitwng gura jemon mikhumu moso piyaj spinach zucchuni tei tomato nangnai. Mozzarella tei dudh kwrwui cheese rok pizza no kothok khe swlamna bagwui belai nangkukgo. Sakao sajak manwui rok no rwui pizza no kaham khe swlamdi. Aboni ulo o pizza no thapao mufungdi tei kutungfru no chakhe pizza belai thogo.